أحب القوة للإنتقال فوريا، أحب هذه القدرة مرة أحب ألف كل مكان، الف العالم كله ،أشوف كل هذه الأشياء اللي ما شفتها، أشوف كل شيء ،بلف العالم، بشوف الأهرامات، بشوف برج إيفيل بشوف كل شئ.